<noise> Tantarao agnamiko gny momba gny mpinama maromaro mifagnaiky fa hijano ho mpitovo mandrahafaty. <noise> Ino gny mitranga raha raiki-pitia gn'iray amy ii reo?